Aleo feky mihinan̈a tsakitsaky masira àby iren̈y koa fa hinan̈a fo ai. Fôtony amin’in̈y zen̈y mba azon-ten̈a tsiron-draha jiàby karazan̈a tsiron-draha jiàby. Koa fa mamy bôka direkty mamy raha io tsy de azokazo ny ain̈in-ten̈a, sitrany fô masira.